Lukpɛ idrɛ la lukpɛ rubɔ nnɛ agake blɛ kɔ̄ la dɔ ɔsɔ̄ nɔ, nsɔ̄ ba ɔ̄sɔ la na nnɛ. Lo dɔ̄ bɔ ba rɔɔ kɔ̄ vɔ, lo dɔ̄ bɔ ba rɔ kɔ̄ nna, agā iba nnɛ, agakɛ iba nnɛ la triba bɔ, lukpo kɛnɔ ɔ vɔ, la tri ba lukpɛ itsi la bɔ, nnaa minyɛ ikɛtɛ ba yiwɔ na kuma <hesitation> za nnɛ kɔ̄ la dɔ̄ bɔ nnɛ minyɛ blɛ ba ma nyina itsi ba mada bɔ kuma ni aga iba na aga akɛ wa ama nkɔ̄ ɔ pɛ kutu kɔ̄ ɔ yiwɔ ba mmɛ wɔ ni ban pɛ wɔ. Kuma ban kɛ kukwe ɔsɔ̄ wɔ. Ovɔ dɔ̄ ma agalo bɔ nkɔ̄ ɔ dɔ̄ gbɛ agita nisa nisa ɔ dɔ̄ na kukwe ɔsɔ̄ nɔ, ɔ dɔ̄ para kuva ɔ dɛ da kuva an na nsɔ wɔ muna ama kɔ̄ dɔ̄ nyɛ kɔ̄ ɔ dɔ̄ ma kici kɔ̄ ɔ dɔ̄ droo, ovɔ na kla ɔsɔ̄ wɔ, a ninoo a zɔrɔ da nsɔ wɔ na wa. Ovɔ an pɛ wɔ kucɔ ibɔ? Kucɔ kɔ̄ ɔ dɔ̄ agita nisa-nisa kuma kɔ̄ ɔ dɔ̄ bɛ kukwe ɔsɔ̄ nɔ nnɛ <hesitation> zara kɔ̄ a noo dzi klaa ko yiwɔ agalo kuva na, tswɔ zaa dɔ̄ na ma agita bɛ ko ninoo a bɛ kɔ̄ a bɛ ma iyi soo ma jɔɔ, kɔ̄ a jɔɔ iyi, tɔ aa pɛwɔ kɛ na, a pɛ gā kɔ̄ dɔ̄ zɔrɔ mɛkɛ na ovɔ pɛ minyɛ bɔ. Kuma <hesitation> adɔ̄ kutu kɔ̄ yiwɔ kɔ̄ dɔ̄ agita nnɛ lo kɛ na nna minyɛ ikɛjɛ kɔ̄ ba yiwɔ nna nnɛ, <hesitation> ba yaka la cɛwa bapɛ nna ko wisi kɔ̄ adɔ̄ ɔsɔ̄ ba nnɛ, kuma muna ba ba wɔsɔ niba bɔ. Ba da oka ɔsɔ̄ ba kɔ̄ ba wusɔ bɔ. Ncɔ ada liyɛ kɔ̄ dɔɔ zaa kɔ̄ wɔ nini na zɔrɔ gā kɔ̄ nɔ nyɛ ikɛtɛ ayaka nnɛ, kuma ba pɛ ba bɔ, nkɔ̄ agao na, ba na ba kɔ̄ agalo pisɛ ina zɔrɔ ba kɔ̄ ɔ nini nɔ agakɛ nnɛ ba lɛ kɔ̄ ba ku kɔ̄ ba nini yi jɛ blɛ ma ba ka ba wɔ nini na na ka <hesitation> nɔ ɔ yɛkɛtɛ kɔ̄ a ɔ yiwɔ nnɛ. Mayi bɔ nisa nɔ yiwɔ dzi ita na. Naa na pisɛ agita bɛ dɔɔ iblɛ kɔ̄ la tri lulepɛ, minya blɛ kɔ̄ ba tri amuna lukpɛ itsi ba nnɛ ba naba na pisɛ aga ita bɛ dɔ̄ ba nkɔ̄ ba dzi daa nnɛ bɛ ɔsɔ̄ agita wɔ nini na ko a shisho rubɔ za na kɔ̄ wɔ noo zhava ri. Apɛ bɔ? Cɔ kɔ̄ dɔ̄ bɛ nnɛ kuma ayi wɔ agita bɛ dɔ na kɔ̄ nini, aninop, ari kɔ̄ aninoo. Kuma anza zɔrɔ nyɛ mula muna ama nkɔ̄ apɔɔ iwɔ na kɔ̄ bɛ kukwɛ ɔsɔ̄ kɔ̄ ɔ nini azɔrɔ muda so nna pɛ nyɛ bɔ kuma an pɔɔ lubɔ? Manyi kɔ̄ ɔ dɔ̄ dɔ̄ agita, kɔ̄ dɔ̄ zɔrɔ nyikɔ̄ nisa-nisa nnɛ. Ovɔ pɛ nyɛ bɔ an pɔ lubɔ manyi kɔ̄ ɔ dɔ zɔrɔ nyi kɔ̄ kɔ̄ dɔ̄ dɔɔ agita nisa-nisa nnɛ agā iba nnɛ ba pɛ minyɛ bɔ. Ama nkɔ̄ wɔ za nyɛ kɔ̄, ɔ dɔ̄ nyɛ kɔ̄, dɔ̄ nyɛ kɔ̄ kɔ̄ dɔ̄ zɔrɔ nyi ba nas kɔ̄ ɔ ta kɔ̄ wɔ na nkpi ba nɔ tata nɔ na ɔ ra <hesitation> a jɔɔ kutuma wa dun apɔɔ iwɔ muna. Ama nyɛ kɔ̄ a pɔɔ kɔ̄ adɔɔ agita nisa-nisa nnɛ nkɔ̄ abɛ nkpɛ kɔ̄, ko asɔ muna ka me kucɔ ma jɔɔ ma ka ra ɔsɔ nɔ cɛnyi bɔ aa pɔɔ adɔ agita nisa-nisa bɔ kuma vɔ mada osi kuma a mla la ritre.